Unko ñaan këndee wí uñawu kënkës uwala upee kanjënţan kënkës. Njá de ţí uwínjí de <hesitation> manjá koo tíj wí bankáaţ te bunjá wël banţaf te bunjá unká mënse <hesitation> láaj. Láaj já ujënţan pëñáak dí ulef ñaan. Ujënţanun pëñáak dí ulef ñaan kay kuma mënkës aţíj pëñáak këmee kaloŋ ayëlan pënjënţan ñaan pënkës. Bankáaţ banjúŋar bëkël mënká bujá nave ná karot umënţ wun awará ţí ulef ñaan, kanjënţan ñaan kënkës. Mëncí bá kandeela wël rek ndëñawu kënkës karot ná nave.